pinek pinek le'terk yah koluk ulouk yah meh eh jian tan ulouk ineh, le'terk ulouk ineh ,yah inen koluk ulouk ,yah inen neh tong konep ulouk tong piken ulouk le'terk ulouk eh jian le'terk ulouk yah eh samak, yeng pun ulouk panouk yeng pun ulouk kesat tong le'terk ulouk

Yeng pun amak kerapit yah, amak kerapit yah lalek kodai amik sau, yah kodai amik dong duman itouk erey..jah itouk yah peronah keninik keik jin umon urip kik, jah korona yah manouk ireh, lobuk sat..jah ineh tuerk kodai kik..

Dan neh akouk, yeng pun kitang lamin kik yah boken. Dan neh taben ineh, manouk lamin kik jiak atau peh maag kem, dan neh pun. Ineh manouk eh jiak. Yeng pun yah lobih jin ineh.

Akouk koluk kuman eh dan penguman ineh nobah, dan deg akouk juk koluk kuman pan deg dan senagah koluk kik kuman. Dan eh sugi koluk kik kuman nobah. Dan bagik akouk.

Yeng pun mole neh pake urip mauk mauk urip oleuk kalau urip oluek jian sukat murip sukat pun rigit pun berajak oluek inuem oleuk manuek kalau oleuk kirak oluek yeng sukat yeng pun rigit yeng pun berajak oluek owk eh keh neh ineh bagik kelunan murip eh sukat sukat manuek oleuk yeng sukat yeng kek

Akuek peh yeng mojam konak piak tong yah sara ireh ayuk tong ineuk keperluan ireh ayuk bi online ineh dukuk akuek yeng kalek alek pun bank, bank kad semua bank yeng pun yeng kalek pun kad um dan kik pun rigit ineh adalah cash semua

Kat adui ineh koluk kik. Mopa lamin, berosi lamin, ngelasan rak lamin, bet deg neh, bet awot neh. Dekuk neh jiak menat. Ineh, adui koluk kik.

pinek..dauwk dauwk neh, koluk ngan keninik ulouk, dauwk aduk aduk neh, dauwk lagu lagu neh koluk ulouk bareng jah duwah kerk eh, bengosak lagu yah jiak semua pinek eh jiak ngeninik, jiak ngan

Yeng akouk mojam inouk yah tosog ireh..tapik semua adet, semua gaya ireh lobuk, juk nauk kik..piak yah pengejiak ireh, yah penyukat ireh, yah kejian ireh dalem semua inouk yah tong daleh itouk..semua neh juk nauk, semua neh juk kenatap kik bin neh..tapik yeng pun yah pongah nanouk bagik akouk

Jiak ayuk barang lobuk. um Jiak urip ulouk um pegaya ulouk, mojam mengitang ulouk, mojam ngedaven ulouk ayuk barang lobuk. Inen neh pengejian ulouk ayuk barang lobuk. Yeng pun kesat neh.

Kat daven koluk ayuk kik. Ayuk tabang jean akouk koluk, ayuk skirt akouk koluk, ayuk inouk inouk nan daven ineh akouk koluk. Yeng pun eh koleg kik.

Akouk peh yeng kale mojam, kuk akouk yeng kale tai nat wayang. Bagik akouk sedirik, kalau akouk nat tong tv, musit tong pon, ader tv, ader pon. Dan wayang ineh, yeng akouk lalek koluk nat, konak nat tv.

Yeng pun konak penganouk ulouk bayan barang yah nalek ulouk, dan neh sukat ulouk manouk ulouk bayan, ulouk bayan..yeng ulouk sukat bayan, yeng ulouk sukat manouk..ulouk pepulik eh..ulouk um minak mulik, pepukuk lah..yeng pun ulouk um minak eh ngan ulouk dukuk ulouk yeng sukat manouk eh..

Suket yah koluk keninik kik, suket Somang. Suket um, owk suket Somang ineh. Kuk neh, ineh peh suket lucu bagik akouk, yan pekalak bagik akouk. Kuk neh, ineh dekuk kik koluk.

Yeng nanouk kik dalem langit tenonu kik. Owk, nia- niah peh akouk juk koluk manouk eh, akouk yeng pun rigit akouk yeng pun berajak ayuk kek manouk. Konak akouk juk manouk.

Lakeik uleuk, rodu uleuk sedirik keh petuboh uleuk menat uleuk jagak uleuk tong uleuk sat, tong uleuk menganaq, tong uleuk bat, tong uleuk um ineuk-ineuk kek masalah uleuk, ineuk kek aneh uleuk. Han uleuk dalem um pemoteu uleuk, lakeik uleuk, rodu uleuk sedirik jagak uleuk.

Akouk peh yeng mojam konak penganouk bayan inouk inouk. Mukin yeng pun penganouk bayan inouk inouk konak eh dai itouk ayuk akaun kek ayuk inouk. Dekuk neh cash semua. Kuk amik sau peh yeng kale mojam um internet itouk, yeng kale mojam secara perbank-bankan itouk. Yeng pun. Semuah neh cash, inouk eh nale amik, inouk eh kebayan amik.

Koluk ulouk, dekuk ulouk kirak anag ulouk ineh mengatik wat ulouk, mengatik tulang ulouk, use ulouk, batung ulouk awu. Apabila ireh sukat murip, apabila sukat sekulah, sukat berajan awu. Ineh koluk ulouk anag ulouk, tong kirak ulouk.

Bagik akouk kelunan yah melauwk itouk, yah amak lauwk..penguman yah yeng sukat pogeng kinan kik ineh pekewk..pu'kuk akouk kelunan mamak, kelunan gonin..yeng sukat pakewk..du'kuk ineh lalek ngarangu, keh piak ireh jau..

Akeuk juk tai mitiq, juk moteq, juk maneuk lumak, juk menugu, juk tai tong tanak. Ineuk adui kik juk koluk kik dan kik jau, dan kik mukun iteuk lah.

Yeng oluek mojam maksud eh pake gaya lobuk puk lobuk manouk tan oluek ineh nauk oleuk ineh tan oluek ineh tergayak oluek yeng konak pegojam oluek manouk eh, masek eh

um akouk rasa dalem langit itouk ineh, akouk peh- yeng pun udey neh tong akouk. Ineh ineh kek langit. Jah kalik terk, jah kalik terk- belokak jalan tasak, belokak jalan yeng jian nanouk.

sukup neh penguman ulouk, berajak ulouk. sukup, yeng eh sukup, yeng eh avik yeng jau, yeng. Keh neh urip ulouk. Tusah ulouk, sonang ulouk, yeng han neh. Urip ulouk kek.

Sekulah tong ayuk kik, tong daleh kik itouk bagik akouk yeng jiak. Semuah neh yeng jiak konak tog dan amik sekulah tong Asap sau. Sekolah- um akouk peronah sekolah rendah tong Asap. Sekulah yah ayuk amik sekarang itouk ineh, akouk komplen akouk barak jin konep kik ineh adalah yeng jiak secara pelayanan, penguman ka, inouk inouk ka ; ineh semua kurang.

Akouk yeng motit sapik, gitar peh akouk yeng motit, inouk inouk peh akouk yeng motit. Akouk yeng motit drum kah inouk inouk, menari ka inouk. Akouk yeng mojam. Tapik yah motit sapik itouk sau dan ukun topun kik itouk, sapik neh avik sagak. Dauk sapik neh akouk yeng mojam.

Sukat ireh mipe ulouk de'kuk ireh mengajan anag ulouk..tonak anag ulouk..mojuk anag ulouk..dalem sekulah ireh..dalem berajan ireh..dalem um pengojam ireh, ineh pengejian neh..

Dan pun konep kik juk alek pon, ninak kik rigit ..ninak kik sen kik..dan neh pun..awerk pun neh pabin, awerk pun ineh petabah..ayuk kik juk alek pon yah dalem konep kik..

Akouk peh yeng mojam barak seritak inouk inouk tapik seritak Jacky Chan, seritak inouk keh..seritak lucu Tom N Jerry, ineh bi koluk kik, seritak lucu lucu tuwerk..yeng akouk koluk nat seritak yah lalek horor, yah lalek pekodai, lalek ngesat ulouk avik yah pepatai yeng akouk lalek koluk, yah lucu lucu tuwerk, yah pekalak tuwerk koluk kik nat..

pinek adui juk nanouk ulouk dan ulouk larui danag, larui anag, larui ungem, bareng jah duah adui juk koluk ulouk, juk nanouk ulouk, tapik yeng eh sukat nanouk ulouk du'kuk ulouk yeng avik, du'kuk ulouk yeng jadi..tong adui ulouk ineh, tong keroja ulouk ineh

Yeng pun roti bantuan iteuk peh. Adui sia-sia tong- bagi akeuk yeng pun roti neh. Konak toq iteuk, sekarang iteuk akeuk ke tuai morong juk alek rigit yeng pun roti-roti awu awu awu awu pe kurah, bulan itei bulan itei, yeng pun roti. Jiak peh tuai duah tolouk rigit yeng roti neh bagik amik, yeng ineuk sukat nalek amik ayuk.

Owk, yeng pun konak erei ireh tonak. Tonak manyam, tonak motek, tonak memitig, ineh adui amik Ponan. Tonak manouk adui, inouk yah adui dalem lamin yah dalem tilung. Ineh tue tenonak rah.

Dan bengosak um sekulah tong daleh amik ineh koluk petonak bengosak. Abu bengosak ivan, bengosak badeng, bengosak ereh tolouk kek sineh. Jah piak Ponan, yeng pun ireh koluk petonak ngan amik itouk. Nolit ireh, koleg ireh. Dan piak ivan, piak badeng bik koluk ireh.

Yeng pun ineuk kalek keriba kik mah, akeuk mukuk mengate. Muto pe akek yeng beriba, kerita peh akek yeng beriba, ineuk-ineuk peh akeuk yeng beriba. Sumak kek bau kelunan dan pun adui pun lakau kik, bau kelunan.

Langit itouk ineh sat, langit bawai itouk terk. Amik tuai erei pun nek toder terk amik jin luan, ne'uk langit itouk. Eh mapik, eh pekam langit bawai itouk. Avik dai'touk ineh larui da'uk bonying neh, da'uk lurk neh, da'uk agok neh jin bawai.

Pinek tosok, pinek arak, pinek seritak yah kolouk ngan, yah koluk kelinik, yah koluk ulouk ngelinik. Menan ne jian bagi ulouk, ayuk mojqm ayuk ulouk peroti.

Bagik akouk ngan amik panag, dan kik ngan tinen tamen kik, akouk rasa rigit ineh yeng sukup. Dan amtolouk panag itouk petiken, akouk ngan lakeik ngan anag kik petiken, bik ineh sukup. Ineh peh sukup lomah- tolouk atu dalem jah migu baruk sukup. Dalem lauk, dalem arak sat itouk, arak lauk itouk.

Ulouk tai min sakit ulouk, min amak ulouk, min pengesat ulouk..tai mapun lobuk, tong umerk ubat..tong um lekoton.

Inouk dageng yah jiak? Kupi, gulak, nyak, be, kueh, usen, biseng. Ineh dageng yah jiak nalek amik tong daleh amik.

Tateg langit tong inak amik itouk, yeng peh pun jiak. Dan morem ineh konak juk ineh keh terk, konak pun ader kenyuai, ader bleleg ineh kek terk. Eh sat, yeng eh pun tagak neh, pun langit jiak neh.

pinek adui kelunan jau yah jian, pinek adui ireh kelunan jau yah ngam yah toneng, nanouk ireh..yah du'kuk ireh..koluk memilik adui ulouk danag..

Pu'kuk bengosak ulouk tai tong daleh ireh...bengosak amik itouk tai tong daleh ireh, nat daleh mah mah peh..joh jin pemotow, joh jin tai keroja..yeng peh sengaja, du'kuk ulouk atau peh inouk, igeik..ngan bangsa amik sedirik..ngan daleh amik sedirik..

Dan akou itouk, yeng pun akouk mipet yeng pun akouk konak konak menimah, dan kek menat, menat tv, menat ader. Kat nan neh koluk tan kik. yeng pun eh akouk mipet, yeng pun akouk yeng nipet eh menimah.

Akouk harep semua jajik , semua piak yah eh nanouk peritah ngan amik adalah tercapai..adalah..owk...keningat peritah jajik adalah jajik ngan neh urip anag kik awu itouk, masa pengawu..masa akan datang..urip anag kik lebih terjamin, urip anag kik lebih jiak..amai konak towk akouk..ineh tuwerk dalem konep kik, dalem kira'k ..

Konak ulouk minut eh, ulouk minut eh. Sik sik peh ulouk ale barang, ale um daven ulouk. Ayuk ulouk jiak minak, ayuk ulouk minut sen ulouk ineh, rigit ulouk ineh.

Akouk nebarek yah buak eh bosau, amai lalek bosau, amai lalek papau, amai lalek menawai, amai lalek bawah..dalem kat arak, dalem kat piak..amai kok lalek modai yeng jah kauk eh sitouk, yeng jah kauk kelunan, kat uluok itouk bi neh kelunan..dan kok matai, konak amik jah keluwak..

Yeng pun ineuk yah malai kinan amik. Amik iteuk malai kuman pakeuk, malai kuman dau uveik. Dan pun betolu, betolu. Dan pun mabui, mabui. Ineh yah malai kinan amik. Yeng pun yah boken jineh.

Koluk ulouk mukuk tong lamin dekuk lamin ulouk. Koluk ulouk musit jin lamin, ulouk padui ulouk keroja. Ulouk berusah urip ulouk, ulouk berusah penguman ulouk. Ineh pukuk ulouk musit. Ineh kek pukuk ulouk mukuk tong lamin, dekuk ulouk pun lamin. Koluk ulouk musit, ayuk ulouk pitah adui pitah keroja.

Owk..pun amik juk minut, juk ninut amik peh neh, yeng pun inouk inouk roti neh..dey amik juk minut...tajak neh yeng pun, tajak neh yeng sukup..konak amik minut, konak amik lauwk amik monen ineh lah..

Pinek koluk ulouk jin lakeik jin rodu ulouk. Adet ulouk, gaya ulouk tan lakeik ulouk, tan rodu ulouk. Ineh pukuk ayuk ulouk koluk, ineh pukuk ayuk ulouk um jian. Bakeh ulouk peh pun neh, padik ulouk peh pun neh, yah maok koluk ngan ulouk, maok um ngam ngan ulouk, tajak kek jadi bakeh. Apalagik eh lakeik ulouk, rodu ulouk.

Yah lalek tan kik, ah pogeng tan kik neh ; bue' libu yah tong lamin kik Ineh tong dapon kik neh. Ineh urouk yah tipan tan kik, tulan yah tipan tan kik dalem urip kik itouk siget langit.

Pun penusah ne ayuk ne juk maneuk adui, ayuk ne juk maneuk dageng neh tapik yeng eh tai karna amik ponan teuk lalek mutang, amik ponan tek lalek mani mengate. Ye pun amik sukat yeng monak dukuk amik tek pepashik.

Kojam tuah eh inouk roti neh keh. Eh keh ngaran neh, ineh.

Ireh udi ayuk ujuk amik itouk nanouk ireh padeng ayuk neh manouk kapeh tong bup. Yeng pun roti neh.

konep uleuk, konep uleuk masik, konep uleuk kira'k memiken eh yeng peroti. Pongah ineh konep uleuk ineh konep uleuk arep eh lulus, arep eh mojam dalem sekulah nah, dalem ujian nah, dalem berajan nah ineh, ineh konep uleuk ineh piken uleuk ngan anak uleuk.

Kelunan tong tv yah nipet kik dan bagik lagu, akouk koluk nat ireh Dato' Siti Kelunan yah nipet kik ineh, konak erei Jackie Chan, koluk akouk nat dekuk neh lucu.

Yeng konak langit ngan ulouk. Langit ulouk lak itouk terk, sat, baleng, liwen. Pogeng terk, pogeng liwen. Pogeng morem langit nouk langit sat, nouk langit terk, nouk langit liwen.

Mauwk akeuk pojah ngan ireh dalam le'terk, dalem tikern, dan pun ireh boken neh yeng akeuk koluk.. dan ireh petikern, dan amik petikern, amik kle'terk..dan ireh sat le'terk, yeng akeuk koluk.

Kanen, kupi, nau, be'nyuk ulouk- um penguman mi, kupi, kola ineh penguman yah manouk ulouk jian. Monak ulouk wat neh, tong batung ulouk, tong use ulouk.

Yeng pun kitang lamin yah jiak nat nanouk kik pongah. Kitang lamin kik ineh lah kitang kik sedirik tong batung tong sin kik neh tong lamin kik. Sik yah menat akouk ineh, kalau yah koluk menat akouk, kalau berarti dan neh maseg lamin kik eh koluk tuai sineh. Akouk lah kitang lamin kik bagik akouk. Tuai ngelayan ngan kejian kik.

Tusah neh dekuk ulouk yeng pun kerita, yeng pun muto, yeng pun ayuk ulouk um tai molek, tai ale'erk, tai mani ngan. Ineh tusah neh ireh pun manouk adui dageng, ireh manouk um juan ireh juk jin ulouk yah tong ume'. Ineh tusah neh ulouk yeng sukat, ulouk yeng menavik ireh.

Akouk peh yeng mojam dauk aduk lagu inouk yah koluk keninik dan neh bagik ireh. Dan akouk sedirik, lagu dangdut ineh koluk kik ngeninik dalem umon kik touk, dalem salau ukuk kek.

Moruk main keletek um masem-masem leterk ireh, pinek leterk-leterk ireh anag bengosak ulouk itouk.

Yeng ulouk peronah mojam ngaran-ngaran kenyuai, ngarang bleleg, ngaran inouk-inouk. Yeng akou- ulouk peronah mojam ngaran neh. Yeng peronah ulouk ninik lobuk mateng ngaran neh monak ulouk.

Owk akouk peh yeng mojam. Sukat pakey sukat ayuk eh, dalem siget langit. Kuk akouk itouk murip malem, murip nik. Akouk peh yeng mojam. Akouk peh pasti eh. Sukat ayuk ke yeng siget langit.

Shah Rukh, Buhi, Pretty, Enjely, Rani, Pretty, Sulaiman, Govinda, Katrina keh eh..ineh ngaran..

Samak konak tong sekulah, yah tong daleh jah jah ineh peh yah tong daleh amik..yeng pun kojah neh..samak ineh..konak ineh kerk yah tong inak amik

Pengejian nah ineh dalem murip, dalem mareng nah ineh sukat tolong ulouk, sukat ngenian binan ulouk roti neh. Mulik pengesat neh, eh yeng kebayan lah. Ujung ujung ulouk juk- ulouk juk nanouk ireh dan ulouk yeng sukat bayan.

Akouk koluk [um].le'terk, le'terk kelunan yau jiak..le'terk kelunan yah ngan kalak..ireh yah malak, ireh malak pong..lerk akouk yah ngelungo ngelungo..akouk dan keik kle'terk..

Jian kelunan, jian pemadik, jian pemanag Ulouk yah monak, yah eh tosog, yah eh tonak ulouk, yah eh mengajan ulouk, monak ulouk kemaeng konep ulouk, piken ulouk dalem pemanag ulouk, dalem Urip ulouk, dalem pemotew ulouk.

Emah-emah pun kelunan lagu, pun kelunan sagak, kelunan joget, yah koluk ulouk menat. Semuah neh koluk ulouk menat, semuah neh koluk ulouk uh mipet. Yeng jah- jah-jah ireh, pinek use ireh koluk tan ulouk.

Yeng pun surat inouk inouk yah nin kik dan kik tai melakau dan kik tai komah komah. Akouk peh yeng mojam, yeng pun surat inouk inouk surat, surat perolu nin kik jin touk. jah tiki dan kik tai komah, eh tiki kik ineh nin kik, tanaget tong dupet tong beg kik.

Pinek penguman yah moram, yah sat, yah bareng ; yeng sukat kinan ulouk. Pinek peh yah jian, pineh peh yah ngam, pinek peh yah eh toneng kinan ulouk. Konak ineh kek yah moram yah sat neh, yeng sukat kinan ulouk.

Paling kebosau kik itouk pon. Kuk pon ineh nongen ulouk siget langit. singet jem. Pun ayuk neh tasak, ayuk neh mutup ngan ireh, ngan ireh lobik. Ineh kodai kek.

Dan neh akouk, solai koluk kik tai pogen, tai tong tanak. Ayuk ale' gonin, ayuk koluk menat tanak, ayuk koluk menat um be'ek, yah dalem tanak juk.

Pun ireh koluk petonak piak ulouk, bengosak ulouk, piak ulouk, ani ulouk. Tapi Pun peh ireh yah yeng koluk ngeninik, yeng koluk petonak bengosak ulouk itouk. Kepinek ireh, pengokat ireh koluk ireh berajan, koluk ireh petonak.

Posot yah koluk kik, posot yah monyun, yah deng, mukuk sineh..yeng melakau, yeng peguak, ineh posot yah koluk kik..posot yah posot, mukuk, pogen..

Barang lobuk yah pogeng, yah tipan ayuk kik ineh, akouk lalek tipan tong pon..tv itouk akouk, akouk yeng..akouk yeng tipan, akouk yeng pun tv,akouk yeng pun ijin daven..